ممكن ثمانية وعشرين سنة، يعني هذا العمر ال- الأفظل يعني، والعمر إللي أغلب الناس مثلاً تتجوز فيه، و <hesitation> يكون في عز شبابك، وبرظه أغلب أهل- ال- أهل الجنة أعمارهم في الثلاثين سنة، يعني هو- هو العمر المناسب يكون الرجل فيه في أعز قوته يع-.